Pesawat ge sema ena ma pila-pila ena ma mesin, pesawat ge madoya sama masia yang sodagi pesawat ge anggena ena ma ronga pilot anggena sodagi pesawat ge musti mansia ge ena sakola la balajar sodagi pesawat ge kalo ona faham rai ge anggena ona sodagi pesawat ge ena maya rai ma.